أحب إني أقظي وقت -وقت فراغي في ممارسة الرياضة أستمتع بالذهاب إلي صالة الألعاب الرياضية الجيم. أو أركب الدراجة في الهواء الطلج. الرياضة تمنحني شعور بالإنتعاش تساعدني إني أحافظ علي صحتي. كمان أنها تساعدني <hesitation> في إني أتخلص من الظغوط اليومية.